Kam-e immi mkpa ocha ọttọuk ka maman to owoma ke iyamizitt a kam-obok saan bẹ seẹp kimi kowaa kam oda onnong ko mo osi ka obok bẹ si kobok bẹ nnva okwu onnim ohamaa madda <hesitation> nmayi ka obok mmayi m’obok wa okkwu ham hara uapaam komo ohamma so madwa nnga maduwa mmi mmayi ka obok, ẹmm mmayi ka obok-a ova mẹ nna ọttọkh fi cha-aa kam obok kwamm bẹ seẹp kimnokowa ogbu sa nnbhaha mẹ etọmaa onnong kwu osi eyinna bhọ-bhọ-bhro kidaa wa mẹ edemm kẹ me wabui k’odak mmkpa akpo-kp mẹ mkpa avukpa-a akpo kpe mẹ emmi enzima ochi ocha ottokh hara napaam-a so ma di ibinokpabyi onno ko okanum okko nnang odim kwaam mmadi odim kwaam ozuwm owonna mẹ oro owhakẹ ẹmẹma omo chi oro, owhakẹ ke mẹ kam obim kwaam odik ke nna kamm ma ka fiot saam obik kẹ nna owuri dong owuri bẹ eba-ebi-biba wọo, mmi ebi-ebi-biba wọo ochenni mo wo ewott bẹ bọk echenni onnong onimo so madoda orowhakẹ mo eba-ebi-biba wọ mẹ eba-eba-diba nwa ochenni mo owewotte bẹ vẹẹp kwi echenni ayamizite kwa man bẹ ma arrohnn manda ozider bẹ m-vu ka evitt nkwa . Kaam odim kwaan ọkarom kpon-kpon-a ạdan chira da ko owonn kan odo kki da mah odi kam obham wọ so mah ẹkẹwunna ma odimmi bẹn-bẹ edimmi igari edimmi <hesitation> ogbu waa ova da mẹ okur ọninum ọham-a madime si igari mau maiha madinẹ si igari nna manchanni kimme si-a ettem edammum kpon-kpon owuri dẹ onnong odammi hara ayok pa bọng aa kke ettomah bẹ ma kk ohouk kavaa zura manda emmi zimm aranng karri wonna bẹ ma kamum bẹ kpak arrang kani ting sa bẹ nn ẹzẹ ephy nn ownna nnko wagho ka obok mazima ochaọttọhk m. kpa-kpa muchu a mi mkpa mẹ iyamizett-a but agbh bẹ bi kọp-a wakinn no kko oanna bi etewott ntta m’kpa ocha ọttọuk ting-a but owuri ma oda oza-zawi ogbu kẹ woo si maduwa etewott emkpa ocha ottoku wa okka kwaam wani kwu odanm odik okko okpa-mm madua bẹnbi atte wott ma, mado da oza-zawi ogbu da wanni onnong paa akko ochiocha ottoth wa asimma ahamma mamman okyi annong ahamma kwa ma kko eronng-ezawi-ọzap onnong bạ bẹ akko kẹ bẹ samman-a but madaa bẹnbi attewott ttewott kka eyo mamm m’eyomamm sa ttewott bẹ ronnong oronnang bẹ ieẹ Kambi oda ogbu kpananng kpa cha awonni ocha ootokh annong a’kwa faa chi-bẹ chi-a so mazima opiri kka ogbu wa opiri kka eza-zawi madọ piri e za-zawi madaa ettewott m’kpa ochaottokh vama ebunna ka o̱ho̱hma chain ehamma dok kka daa nwa kwaan vidimma nwa kwaam onno kannum kpongkong-a nwa-wa ko da va a+zom kwa enne okamm edẹ kammi nwa-wa womma do si odik konno chiwẹ abira azott rẹezotha kam ekwa chi nnko ka ọhọhm wa annam kẹ bugera nwa kko da kwaam ko da ochadan kwaam nwa kodda ochadan kwaam ka kwannong onn-bha mbari ma onnong onni odi bọ ottoduk tọ su amma bar-o nwa kodu ochadan kwaam ka kwannong nonngbu oki ottochk ettem eme̱ edamma owuri bẹ nwa kwaam ko da ochadan kwaam kẹ kwannong okki ottockh okpo si-saa sa mbe-nne bi owonh ocho ọttọkh owonh ocha-ọttọkh mạdẹdẹma k’ọhọhu cha mọ ruri ma ke-onno da kka-a ogbu wani emmi ẹdọ asi biphyitt nn bhowa bẹ seẹp ke wi so ohowa bha ka kitchen okpa owonn ocha ottokh osi ottokh kpannan kpan biphyitt hi-hott onno ozubha ochanna kiam ttara otte m’ochi ẹda ra mundọ ettem ko bhe edammo edammo odam-a owun bẹ nwa ting ọmọ zurum ekpo ka-kawi kponn-kpon-a kam onandin owh ma odok bum ttara kke ọmọ dokbhum bẹ kọp onnong ko da so ocha ottohk okpa-kpa wa fira immi emkpa. . Emkpa ta mkpa-a owuridi mẹ ezanna aghubua bẹ wokeẹ ezanna em bẹn bi mkpa fẹ odemme ezimmi ekan-ẹ ẹ’ohohm wo chamma eva ẹ’ohohm wo chamm ava mẹ dokumma ẹ’ohohm wo chamm madin nkoma e’ọhọhm m’ehi nko ma di nka bẹ nnku karri ghaan ka odim kwaam ke-bhẹ kam mbẹndi wag-ẹ kam ọbọk odim kwaam ozuru onnang mm ezimma ottot-ottara kẹ bẹnbi kari ghaan ka odim kwaam bhe-hẹ ekwa chi nnko mạ nnko bẹ odim kwaam obhok-a kam obhak-a ofọ odamẹ mo si mma e’ohohm wotl ting mọ zimma ogha da moki va obhamm-a ovo da mẹ va paman bẹ nnin-ẹ ọttọku arinyi bẹ dowi onnong odok-dok-a maman ka fott sa ma nnong kẹ bẹ onnong wommo wommo buan biphyitt ko-da but maman ka fott sa man mọ bham bẹ mo bhonna otto da mẹ va paman bẹ nniyi onnong odok-dok a bowi-e